Toh kama inda mciya, uman mbya mma mbu mukhi ibeh a nyunu’a ubya uyinu dan in ci pa ma do ibe na, nna tso zom, nma tso zom, ndi tso nyim, ndi wodin kapyi wa npwazu ndi pwazu’a wa zun ndi ya aba’ndo jom wa zun nde ya meeting wa zun ndi ya biki, wa zun nde ys birthday, wa zun nde ya in’ndo ki wazun ntsa ka na ya itan fa nya foa fa fa, be na ba’a inu nayim dan libry ntsa ka na ya i, itan afa nyan nya fo fa, jiji ye ba i cin pa <hesitation> icin ba chon’n iyin bu, uma mbya jinyana, uma mbya ima na mbu mikhi

U ma yi fú, ko ma yin buju īn ma ji, nda mbu mikyin. In ma do, īn ma tsabu pa zun ma ryon be in kana mbi mikyin-ki bye ntunu īn ma cina buwa ma tsaka na du, na yín mī na mbu mīkyin ba, in fo dan ɓa ko kwí, tīn fo abu’ ꞌ na tun, ko bye dan pa’a na hu abu’ na tun. Ama u mbya bye dan in do in fora waní damuwa zun ba, in gbe, warni damuwa zun ba, in nana, in do ba fín dí inna mbu mikyim sosai numə kí bye nyunu, bu wa inna tsaka na tsa na vyan, īn ma, ǐnci pa nacun ba jo – in tsaka cí ba jo, iri vyace, indi fyin bu kí byebe, bye ftínbu ki byemí. Ki byena in ma do in ma na yando na, inna gaji kí bye ji wa i zin na na na ya, indi na mbu mikyin

Ubya, mma do jiya na be da au na, uma dayim dan iya be ya na, iya ‘ a abiki ya na, ko iya zumunci a na, ko iya nnajin ibe a na, ko iya tsana so na sam bya kama ba anyu zo ta tsa ka ci do, uma mbyam ma ci do, nna mbya film ko nna mbya news ci zo ra iri wa be na tsa <hesitation> deliberation i national assembly hun ‘a, mtsa ka na ci nwa <hesitation> tishe-mtsaka na ci nwu <hesitation> a film nna bya a ji a be na dan, mci mfo yin da be na deliberating yinda be na proposing bills yin da be na tsana tsana na sam, jiji ye ba nda fyin bu iyo sosai nu ma. Ku ma mci pa, mbya dan apa na ya pyi ri na sam. Mci pa uma mbya mí i’ ndo ba, wa zun mci’ i ba, i’ ndo jom. Ko, kaman inda wa hia ndan, mci i be bya fonfa, so bya aji ba kata nna zin’ a, nna zin i nu wapan, u bya wapan wa xi ya, ndo ‘ a, yin da mcí jun mma ya dah mma kasinbi, i be nyunu mma ya dah, mma nde bu de ta’ i, nna mbu mikyin, nda mbu mikyin ijiji ye ba, abu’a nde ta’i ra, inyi nu dan nyuno a kyin locaci a mma bin bu ira, ndi du bu i vom, ndi mbu mikyin sosai nu ma, so abu ba mtsaka na tsa wana sam i be nyunu na. <noise> so ubya ko a kaman inda u mbayam ci ba au jiyana, be dan uma tsam bu, wa ma yi kyin ma ba’i, ndi fan dau yi, ndi fan dau yi ba.